स्टेथोस्कोप मुईजे कानां दोन गुद्दे आनी पेनिटेंटांग चेक करपाक उपयोगाक यवपि एक वस्तु जी डॉक्टोरांग काडेत मेटा आनी खैसर न्हु। या वस्तु शिवाय डॉक्टोरांग सुधा मान्ष्याक काय जात ता कल्चा न्हा। आमच्या उक्त्या कानां आमी मान्ष्यांच्या <hesitation> भीतुन जल्लो त्रास बगुंग शकणोव। मनांत खिच्या तरी सायटिस्तान इन्वेंशन केलेली यी एक वस्तु जी आयजच्या जगा खूप गरजेंची आसा जी पिढ्यान पिढी चालत इल्यां।